Daging nu makang kalu ite ew ama kulkas'o, tak bole etelopo wa, musti irui koloto-koloto ka, au kang aku daging nu kang hudanu, hudan siwa'e, dagingnu yang baru-baru yang puka haji se, mati duke pea bukang mati hete mese musia muswa, mate hete mese ya'a, yaka musu wa kalu irea weudu pea, laku itaya, ide ew ama kulkas, kulkas ma kang itaya, ita ina e hou paneka, itan pokonya itaya itan tele, laku mate hete mese ai pe wanapa, au hete mese cara ina itena e'ewa, ite ewa kloto-kloto ke ta bole temusa laku weudu, ite ew wana ma ma, laku aipeu ama kulkas ma kang biar nadi usiu, busute hisuasa taya, ha baru-baru kang, au husa-au husa kuisa ria una ya, mete hete mese teuna riya coto nan te e'ena, au una au husa ka laku ami ai yahobi di sela, laku ami una wehe, ami a wehe, tatiwa mati suku mate hete mese, hiane kang pea ane puna apa, pare ana ita husa sasa siu, laku hete mese nikom'e, au hete mesemata silale ma, laku mate hete mese, mati alope ya laku hete mese e'ena, eu ama mana laku mate hete mese pan a musu wa hete mese ya'aya, yaka musua, kalu temusu bukang pe taiya, laku mate hese mese eu e'ena. Tatiwa bukang au ew wama kulkas laku irui rui rui rui rana kadinadi wadu pe nadi siwa se, intolan tolan na ma ma ha tatiwa mate hete mese coba hausane la matna ri'a, mat-matna ri'a la matna-matna una ria cili ma, tatiwa husa laku nei kang laku mati suku wa, mate suku wa pea laku mati'e cincang adu2 se, adu-adu se laku mate una riya cili, jadi awi kang aku dagang kang ami kulkas helale sehise sala, ina'e handuk pi ina tia, ina tia ma hise sala ause eua, ina'e tolan-tola pokonya wapea rehise, putida se au hete mese tehusa pula itena campur laku <hesitation> utanu na'a se padahal tatiwa ku'e manua dise hise jadi au hete mese ya e'ena, yaka campur'e laku'e ma ma campur laku manuawa ana campur intele se laku mane hete mese e'ena, campur laku mantele siu tatiwa bukang au hete mese ya allah, matheran siu mathete siu, kuda pa peupa kuloto-kuloto pi intele ta, iru iru hir ina ita rana sasa sasiu, au hete mese'ee kalu ute eu wamakang tak bole tenusu nerau hido, yaka irau'ea hido spaya kloto ma laku teiu ma'e. Tase hilale, kertas hilale ma kang pei ta iwa ma <hesitation> ina'e tampa siu baru ite ew ma kulkas hilale ma ma kang biar nadi siu, tetap taa nena sasa siu, ita sasa siu intele tetap nama ma laku mate hete mese siu riya ya, mate hete mese yawwa, ai nantolata mate husa kane kang, mati ariya ina-ina rorouta ifan niko'o baru mati tia pean'ne, ma bole ha cara enako hete mese e'ena, kalu imi'i satu pengalaman'i yaka ite papa ite, imi ari'iya ini kang kalu imi na euwa, imir na'a paneka poka haji sekang sering-sering wahatiti sapi'se daging saladu, setiap kalu puka haji matiti sapi, matisi pipe, matiti manuwa, laku teari'i ye, ha serta matiti pea se, tak bole temuswa tiaya meduma bukang laku te'ewa ma parteng, tehulale ma kang akari'i kartas nikom'e, kertas seme pi seme, pi laku enau kuri aya aena ku mama kang ae hete ae mata, pokonya bukang hete tak bole ina wape weudu nusuri peaya, ha pea baru tanpa hilale laku aepeu ama freser'e, freser ma kang biar nadia siu tetap irua na ma ma. Ita hou siu ita taya siu sarang <hesitation> peama laku opa neka irui irui irui irui, nadia pi, <hesitation> taunla nadia pi, hudan supi, hudan dua pi, laku hete mese ya allah amuna anuwa hausa kane lai naariya'e, eka pai taiya pi hipi hausa kane, ya rasullu tolan-tolan te ita taiaya siu, ita sasa sasaiu, pokonya kang intola paneka baru mati hipea se, barang baru-baru baru-baru kang mati lope au pipe, mati au mati-mati lop au touse, touse pipe se laku au hete mese yawwa nela aw euana, ta tiwa una e'ewa mati sa dia, mati sadia lohan abukang mati sadi e'ena, auna lope auka nasiu au lope lohansa kaimila umi-umu-una ya umi una ya la mia, imi sukuwa imi hete mete e'ena, baru lope yang se kasiang akuana'e, makanya mana makang mana jata ma duma sikitama kang setiap kali matuti hipepe ma kang laku mate lope pea kama, mate lope sedangkan mati makang undana rupae anau papea mati, mati ta'a, mati ta'au pipe jadi kalu ha laku mati lope akau, ma tina sekang kilo dua, awakenea kumise hekude amita'aya taha'e amita'aya laku mehete mese hi. Kalau amita'aya ma melope akau la supaya amuna lope akang musia siu, laku mate hete mese e'ena, langsung mate lope au taser dua se, awari'i nehe yawwa, nanteleta laku au hete mese kuda amen te'aya mese taha, au ta'aya ku rupae ta'aya akuana siu mata aya papea mati mata aya, halope nei tatiwa me lope tasedua se, padahal dilaku mati sadi he, mati sadi sadiyau siu mate hete mese yawwa ailope sasa kawena au makang aku suka siu, tapi par mate lope ma ma kang pas-pasna ma, mate lope cuma aka imi mati yang mese au sia penting mana tanama, laku au hete mese e ma ma aipuna seme laku mehete mese auna sukunama ama mana ta suku ta campur sasa siu auna sukunamal paneka ipuna ita weudu se, laku ite'a ite soa laku ala bukang intele ta bisa ite e'ena, ha akuna siu auna paneka mane mana'a, tatiwa elau, laku alau luhansa, ma kulkas hilale au ew bukang tapi ina lalouta, kade ina diwid'e, huda nuwide, huda nidanu, hudanu siwa, huda nusae pe, ipo tahe sasa sasiu ha laku pitidu sa, au waria siu hete mese yawwa i ingkana-ingkana paneka nei pokonya intola salem. Wakina aku mati, kalau ingkana paneka nei ingkana nama ma kang tapi tetap intele, jadi ma ma ina cara ma kalu ina cara itena ewama kasi lale harus ina koloto-koloto ka, ta bole kira weudu, hii beda laku ianu, kalu ianu ma kang berreteona barsi barete eu wama tahi sasa, tapi kalu daging ini ta bole, daging makang harus koloto-koloto karna ma ma, materti langsung marti dukeya langsung hutuwa, hutuwa ma ma kang langsung koloto-koloto nama loko euwa tak bole irai weudu, ma ma ber lousi intele ui awet-awet amama oo e'ena, ma ma cara ma intola siu ma, syukur banyak riya ewe hete lau wau tiwa ya, jadi kalu hutiwa ma ma kang ma ma satu pekarangan bukang akau manata, la ama se sala au hete aka mati, muna na paneka nei, laku mate hete mese e'ena, e'ena una paneka nei'ii.